Kua teta chile, jaeretako yaesa jemïmbonde reta ikavi, jaeretako oime aipo kïraï oesauka reta, mbaeko jekuaeño oesauka iyïpɨ reta jeko